هل تفضل امتلاك مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة حتى الآن أم معرض فني شخصي يضم جميع اللوحات التي رُسمت حتى الآن؟ ولماذا؟ والله كنت أختار المكتبة الشخصية لأنها كنز من العلم والأفكار، تقدر تقرا فيها أي وقت وتتعلم من تجارب البشر المعرض الفني جميل، لكن الكتب توسّع الفكر وتبقى معك مدى العمر